احدث مغامرة قمت بيها هي الجري لمدة نصف مراطون في ولاية جديدة لم ادهب اليها من قبل يعني كانت بزاف مغامرة جد ممتعة وين طلعت مع ناس وطلعنا الجبل وهبطنا ويعني كانت جد جد مهمة وفي غاية الحماس يالنسبة لية